Kəllete ka rə kɨllo ta kəlletii banjimbə nəng nga gʊ bana tə nya tə bumbwi a muri, bə nəngnga kɨllote bana tə buuwa muri, bə nəngnga kəllote bana hiikar ba məgga gən ajiwe mən ka mura jʊasangngi mənni kəlle a gʊn nəngnga targa kɨllo gʊ ki bə di nən yom ki ka diya gʊ yir kawe, karə bə na ki nəngnga kɨllota jiyʊ rə rii təm. Mənni mən faʊ mən sʊ yəm abə nəngnga kɨllo tang jiyʊwo rə yirəm, ba fawwe yiir. A gʊ fʊla kə hanjim bə yo bɨsʊ-bɨsʊ bə chii nyui tən ni bari a yagi kəllete wʊ bari ba yangnga yɨgiira faʊwe yiir, mʊmi a gʊ <hesitation> mʊmi a jiyʊ bə barəm ji nəngnga kəllote wʊ chii wʊn chəwiyʊ ba faʊtəne yiir ki ka tʊga gəri ba ngə kə hangʊ ba swa kai hi gərəng hangʊ be na be rə yiir ki, kə kə dəgga yiir hən. Dəgga yiir hən sʊrre, sʊrtang kə sʊr yiirhən gərəng ba dəb fʊla, gʊ kəlle ka nəngnga kɨllo a dəb jiyi yiyira kootə nyiibiiyʊ, a jii yɨgira kootə nyiibiiyʊ, a jii yirgira kootə nyiibii təsʊ, a dəb jii yɨgiira kootə nyiibii a tə bwan bigʊ gʊ ki ka dəb song kə ka dʊ hangʊ a mur mən nəngnatang a kɨllon gʊ, kɨllohi hangʊ bə nəngnga nən fani nən fani, bən kə hangʊ ba nəngnga swerang kə rə jigʊwʊng bən chuu wʊlok wʊlok, rangsang rangsang me bən chuu danji a yʊllo rə finiyʊ, nyəng ka nəngnaa gərə ransang gən ke, nyəng ka nəngnga gəra daʊtən bə gərəng ke hir a yar a muri ki ba dəmən ba dəggi me ba bəm ba hanjim, banjim a gʊn ki ka kaʊwi bwi a yɨgir a faʊwe yiir, a be ki ka kabi a dəgga a dagga, fʊla hangʊ dəgga rə yiiri we bə kabi bə məra bwartə ta dʊtənni a jiwe hangʊ a mʊrmən bwartə ta dʊ tən ni, warigʊ kʊng ki kə ka jəgagʊ ka rə bwai ga, merə gʊ ka rə bwai ga? kə ka kwabwi a muri. A Mwar mən wʊrigʊ ki ka kwabi a muri, dan yiir də hangʊ ba faʊwʊn me ba faʊwe yəra rə yiir də kəngkangəng də a faʊwe rə jigʊwʊn de ba faʊwʊ yiir də ka bʊgrə bʊggəng kə hangʊ ka mənni a dəgi a swetang, da swe amuri a məsɨ nyagʊ yəri ki hangʊ ba dəgyi a muri ki ba nʊi bʊgrə-bʊggəng, a nəngnga tang kə hangʊ nəngnga kɨllo hiyəng, gʊ bə nəngnga rə kəmmarang təsʊ kəmmarang kə kɨnɨn yəra kən sʊe rəgəng, ba na gə tiya dʊnta muri bən kə hangʊ bə si kak rə dʊnte me bə bʊʊrə yəra yagi naam tə nəbbən yʊrrə <hesitation> yagi naamti yəra kə nəbbən yʊr gərəng me nyang hangʊ bə ri dʊnte, fʊlawe hangʊ a ti dʊnti higʊ kə ka chii hərra mʊra kɨllor bən ki kɨllo hi n'kə hangʊwa nəngnga gərəng ki ka dʊtəng bwa kəttə le rə gʊ bwa kə hangʊ wa dʊwʊng ke bə bʊngo nikə hangʊ ba dəggi gəra muriyʊ, gʊ ka. Nəngnga ki nəngnga tən məksai a kɨllo gʊ hi. Ka nəngnga tən balən, balən da nəngngatənən bə nəngngatən a niyʊi a gʊ ka yəm yəri kə gʊg gərang hangʊ be ki ba dəggi a muri, rəbʊg gə amura kɨllo hiyʊ rə rəbʊg hi a kəllaiyʊ dʊntə ba hari bwi. har bwi a har bwi a yʊlo jiwa hangʊ ba be ba bʊsa məni a be fʊla bʊsatangngi a dʊgtiyʊ ki, gai ba nʊ rəbbəg bənkə hangʊ ka yənga kɨllo gʊ n'ka do daʊtən wʊna hangʊ me ba nga yəngkə jɨni yɨmən dʊgtiyʊ a nya bwa yəng kə ba dəggi gərəng. hʊ fʊla karə gʊji nəng nga ki mən jəgga rə, a Kɨllo kəllai yʊ me yəra yagi kəllete kəlleta gʊmnai, me yəra rə yagi kəllete kəlletə nən nyui ni yʊllo we, ba nəngnga kaitnag jiyʊ ki kə bə faʊwe faʊwe kʊla kwang grə ki kʊlatə kwangngi ki kə ka tiitəng a nyʊi a gʊ. N'wʊlaa ma ki a titəng kʊltə kwangngi yʊ? kʊlatə kwangngi bə dəg da chii nəb bə tʊ hanjimmən, bə kə jiwʊ chii da jiwʊ ba lʊgtə mən jiwʊn hanjim a nəngngai, bətəm ba kangʊwa kwiyəm dʊntə ta gʊ ka gəri ba yimən ki kʊlatə lawangngi ba gʊntən, bəngi nəb ka sare jiwʊ ba yigi ba nya kaita kɨllo a kəllai yʊ ki ka yɨmən dʊntə bwigʊ nyəng ke. me bən yimən dʊnte bwiyegʊ bəngkə tatɨ ka muri fʊri marə go <hesitation> hət bəngkə kəlle we ba nʊ rə kʊlatəkong ngi, ba chii kəlletə ka rə bə torəm bən sʊwe mo nəb bə to hanjiməng. <noise> Ka gʊ kɨllo wa kəllai bə nəngnga rə riiti bangəm ba yɨgii ba dəb be bɨttɨri a gani dəndang, yəra rə kʊlgəjang, kʊlgəjang bə nəngnga kɨllo gʊ nən bɨttɨri kəlle bwate bə nəngnga kɨllon gʊ nən bɨttɨrii, kəllete a yʊllo yə kʊntai ye, bə nəngnga kɨllotang jiyʊ nən bɨttɨrii. Bɨttɨrii me mo sʊwe mo bɨttɨrii cha- cha na kən mwaa kʊrang gəri <hesitation> bɨttɨei ba chi bɨttɨri kətəl- kətəl wa yʊlle yəra nən pəpero hangʊ a yəggi kə ka yiye bə sʊrre- sʊrre- sʊrre, mənni wai kɨllo me mən mara warigʊ bəngkə hangʊ mu bə dəggira muri yəra rə kəlleti kətəllai Wai kʊllo ba wʊmmən wʊ bwi, yəngkə kɨllo hi a wʊmmən wʊ bwi gərang bə be ki ba dawa jii. Gəma ma ka tiya dʊntəta gʊ ki, ka daa jii. Rəbəggi ya gʊ bə dəg ki dɨnte ka swibwi, gən rəbəggi ya nee kəlle hiyʊ gə dəg kə ka wsiyi dʊntətang gʊ. Wʊni bo karə gʊ kəlla bəngka yagi kəllete bə nəngnga kainan jiyu a riite yagi kəllete bə nəngnga kainan jiyu a yiir, yagi kəllete bə nəngnga kai nan jiyir awete a sʊgam ba wetəm, yagi kəllete bə nəngnga kai nan jiyu a təm kara kəllete ba'gʊla təmmi me bə nəngnga kəllete yəra yəggai. yəra kəlle wa yʊlo kəlle bwati wʊ na ki yogora kaiyu kətəi- kətəi nye ka yulo. nye ka rə məgsai a kwir wai kəllai a bwatei mwami a kaitangwʊi bə nəngnga a kantə ta yiiri a dəggi. a mura kanda mʊ nanya. ka bwa wʊ ki, ka ka mən wʊmmən fʊgang rə koota rə kootə ki hangu a dəggə a mura kanki, ka yəggi a yangya bɨlle a kanni a mura kan, a yangnga bɨlleya mura kan ki, ka yiiga nəngnga kɨllon gʊ, hangʊ wʊgo kɨllo bə dimən dangrʊ kɨllo ta yaggi kʊlleti bə ki wʊ go kɨllo jɨnii nəngnga gərə ka kənkang, a sʊr ra gʊ yəngkə ki wani ka nya gərəng chuube bə nəngngatən məbsai deni bə ki kɨllohi ya gʊ wani ka nya gərəng. Gʊ ki dʊtən bwa nyənkə hangʊ ba dəggi gərəng, gʊ fʊla hangʊ a nya yaggi fʊnna yagi kəlleti ka chii funna yaʊti, ka chii fʊna wʊlai yʊ ki ka yiyerə kə hangʊ ka be sʊr gəre bərki funi me bə dəb bə yə kəng- kanggi no, bə dəbe fʊlləm ba gəm be, fulləm həm gə hangʊ be sʊr jɨnii rəge. a mwarmən sʊrtang wʊrigʊ ki, kə ka yʊllotən kɨllohi hangu ba nəngngu bug rə bug hangʊ bə daa gai, bətəm ba gəm ba bʊʊwa gai, wai ba sʊ ba tɨya dʊntə ta gʊ ba bʊʊ bətəm ba gəm a gai. Bəgə sʊwe mo rə gʊtə rə gʊte yəra ki kəllete nəngnga kɨllo tang jiyʊ gərəng bəngkə kɨllotang jiyʊ ka rə wa yiiri we, kɨllotant jiyʊ ka wa riiti we kɨllotang jiyʊ kawa yagi jɨnii kəng- kangngi yəra wa kəlle bwati we, Bəgai bə nəngnga kɨllo tang jiyʊ wa təm, a jiwa nəngnga təm na gʊlla bwa a mur mən ni ki, bə sʊrtəng yiir, bəgai bə nəngnga a bang gani ka wetə we me rə kən hanjim me bə nəngnga kɨllotang jiyʊ gərəng, nyəng kə hanjim a yo bwitang jiyʊ gərəng a nyabiyan jiyʊ gərəng, nyəng kə ka gərəng hanjim bə nəngnga nyang.